Kan khayyaroni fi a gabil wara, fi tarikh al waqit al biʼajibni hubas waqit hana azzamanal fat al mafi fiya ayyi hurub annas gadin fiya afe mafi mashakil anbenan nas hubas al waqit ana al bakhtara igabbuluni le finshan ahlam waqit, waqit bilega alla ke mafi.